O ino yang harus pos puturu nanga rohe ena gena la o barang bergizi atau berharga mena gena la o ibira bira o bira bole jadi nako bira maduduku mena o bole o labagi a maena o nanga diri posi buturu nako maena lo macam o sayor pa odo maena bukan ka dugo ino tapi harus dema si hode nang no sayor macam o bisia ma soka o kacang panjang mena sayor macam o biraro mena untuk nanga tenaga nanga diri posi buturu mena sayor jadi bukan ka duga ino pa odo tapi harus dema ino de ma nao ma nao ngaro do nao tapi harus nanga sayor nao mena pada umumnya harus pa pake tetapi di dalamnya juga harus dema momote magena o sayor berupa o biraro kacang panjang o popayo payo masoka masopo amaena i puturu nanga rohe.